Tsy de mahita karazan'aretin'alika loatry laha tsy raiky niteneniko hoe al- mahadavy ny fotoa mampafana gny alika zany de igny mampienjeky gny aretiny de mahavy azy magnetsetsy olo, romodromotro fahatany tsy azo ipitiha zany i lafa amin'ny andro mampaharary anazy fa zaho aloha tsy de mahita karazana ale- aretin'alika raha tsy hoe toroahin'olo io de marary fa raiky avao aloha karazana ale- aretin- <hesitation> arety hitako e hoe amin'gn'andro mampivalika adala anazy igny, igny ny atao hoe antsoy hoe aretin'alika amin'igny.